Emyaka ikumi eyikasa embere nganza eribya enganimukolha e business neryo kandi enganemusomesya nabana baghe, ebusiness enganemukolhayo no bulhime kutsibu kutsibu obwa ewethu e kasese obuka supportinga erisupportinga abana erisoma ngeri ririma omwani naghu ewabya enani mu supportings e business yaghu eyanganabye enengakolha <hesitation> omwa buthuku obukasa embere kunana mabugha nganza enathunga e business eyo kusangwa ibwa erikolha some times ryamabiryasa rikakalha neryu kandi ne myaka yirikwasa yikathuhwaku ithwe bandi so kikalheka engabugha indi nganza erikolha e business engabya engane self employed neryo kandi <hesitation> omwa myaka eyikasa embere mganza engabya enganawithe ebyaghe bithaka kusangwa ebyo bya ngamanyithokesya eribya enanganalimako ebirimwa byaghe ngo mundi neryo kandi nerisomesya abana so ebyanganza engakolha byebyo omwa buthu <hesitation> omwa myaka eyikasa ahembere byebu.